Si palpal i itoiton ani osongon, osongon ro ko asange ta ko bil i itoiton voiang aina ka kun ago ve kana keve lain ka kun alak le ni kana keve maus na tauan ka kun ago ve kana ke laen ka kun itoiton nia ia, ka kun maus na rilong aongos na rilong aungos kilong me serei. Ki me pasal ve rilong na kime lotu ve rilong na ki me alomonaus irilong si karilong serei angtunganan asukang ta ngono ankisinganan nei lui i lotu. Ninia vanang ko osongon ang voiang ri vap ki arai nia ta ko osongon.